Za zagny mbola tsy nahita aspirateur zegny fa <hesitation> nisy ologno ndraiky fa avy nitantara tamina oe karakarakôry zegny de araka le fitantaragny ananjy <hesitation> mande courant io raha io de <hesitation> tazômignô izy ai, de <hesitation> misy bouton potserigny de rehefa potserigny zegny le bouton an, tonga de sontominle aspirateur dahôly le raha jiaby malotoloto manodidigna ake.